Kom vendos me kalu krejt Azinë n’kom. Qysh isha përgadit? I kisha marr njo 10 parë patika, ma t’fortat edhe ma t’mirat, ma fleksibile për kom që mos me m’dhimt komt. Kisha marr shumë ujë edhe nuk e kisha marrë ni çantë t’shpinës po e kisha marr ni valixhe që me ngrëh zhag nëpër tokë, me rrota që mos me mu lodh shpina me bajt sene.